I dirìu dë purtase dapres sicürament 'na giaca spësa, dë maie dë cutun, camize, ma anche dë roba menu spësa përché cuandi a ie ël sul a fa caud e pöi 'na bela giacavent përché së as va ën muntagna a fa freit